﻿Toh yare ban na ka kake ka daii na kake le ka ka hausaa, na kale ka bolancii, na kale ka ka ka gamanci, toh bare-bari ma doma na fire suka micin-micin, toh sai gizi-manci ma dai na kale kasu, koda yake na jo ka tau ta bay, amman na kale kasi, amman yare ka, na ka ka gamaci, ka bolancii, ka barbanci dai micin-micinna fire kasi, kar har baburanci ma day, na jawa fare waɗi-waɗi-wadii, don na kale kau dan naii makaranta a gisu, na tun ga agisu, jagau da doga tau bi yuu toh na eh ka karatu abii ti, toh najo ka dai yare waɗi waɗi baburanci kenan, toh toh alhamdullillahi tun ke nauii ka yarirri ka daii, kan ka mendi na ნa tuu, cewai ayee rabatan naka ka dusuu, a'aah dan dage ma ya ნi ko wadi a'ah ancai ai sai ma tun ge nau ka bolawa amun kunnu ma waka yaaa, ma tunge nau ka dusu, kaullum ma zaura-zura'u tum mu ka dusu, kak fati bay, da a'ah rabatan wane ka wane na ya ნi, a'ah Ndai alhammdullillah ma tun ge nau ka dusu dai mum gadan kau a tala, daa daa man dokaa tun ge nau kan ga, dole ka wadi, shai ɗan na raye tuku zum bulu tukuya ნi nan ka zun bulutuku, zam bay yee, sai ku nay ka zan yee. ﻿Kwa zurau-zuratu ku ko amman, tu mai da ankun aye lawa kane, cawa kau babole, ko cawa kau gabau, ko cawa kau bagizi mai, ko cawa kau babar-bare gii mi kee dan ta alhamdullah ga bay, Nnau ka du suu, sai godiya, na fulunsu na kayee, toh tala kai ta min na bay, dan na ta me ji rai bay, tun ge nau ka dusu alhamdillahi mun godan kau a tala, toh men mendi dai gabe mu ka ɗa kwara bay, ka dusu, kam amman kago da- dan ga ban da ka ka besu bole ba in ka takawara, kana Nnima kale katam mu mum ma mu kale ka to su, toh ai tin ge nau ita kau tin ge nau, toh ancai ka bay, nan zufa 'ye ka babolee, nazafe kaa babar-bare, nan zafe kaa bagizimai, toh ɗa kwarau wasu na ka yee, sa zai tu nau wana ka ya' 'yasu, suna muna ka yee na zai nau, nima nazai su, toh ai tinge nau ma ma kasu, ɗakwarau dai wa 'yasu bay don, toh ka tun ge nau gan ga, ɗa kwarau waka ga be tuku ayem, barka ayem toh tun ge nau ika tam faa toh maa ro kalah ka tala bar mu yanayi mendii ma e'nah ɗakwarau a gabe tu muu, ka dusu toh <noise> daman kuma. jaga daman tan ka da maa ka tige tu tabi'u kala-kala ka eh hakuri ka du su bay yee, toh jag ga na haba ka bai faa, amman ka tunge nau ka ayam ka tunge nau kan ga'yan, kattun ge faa, jaga kabila wa1i tak, na na'ina bay, sai daii, ka mendi di ma kau ma dama, toh ka bay, ta kau ka dama kumaa, in do ka hakura ka juna yee, toh jaga'ifa na haba kafa, kuma ba bar kan gare tu, amman kwa tunge ni ka juna, ga anshakwale a yen, ga'an shakwala ayen, ga sh kwa be ayen faa, toh fa jaga tuku faa, nabi ma tiri ai baa fa, dan ko wani kabila wadi, nan nah, ah nala guzai, a jaga kaza, ah ja ga kai jaga kaza ka wali bay, dusu ma ga matun nau kasu bay, to faa, jaga katu, ga'i na fasu Nni, na n na ja gatu ku bay, amma a'ah kam, da Nni, ni kam jire ja gay, alhaamdullahi, dan mutum tun ga gau wajen tadunau bar'ka balu ko ka barka kunu'i ka fiti na wa1i bay, kullum ka zafa nau na zirau eh, toh ben mendi jogau na tunge, har tungi jagoo, da gu har lauke eh murna ma ja gay, toh amman ka kuti bay fa, inda ga an na tuna bula ma ga'an, ga an na tuna bulama ga'an moo, toh, tunge nau ya2i ta kau faa, to du muu dai zai mun godan kau a ta'alah, <noise> tun da ka fiti na ma wali bay, ka bai tum mun.